Ndei yaja mbove iru tëta koti ñaeniitavi kiapeko yajata yagueyi jare kiapeko yaketava jaema jokua yayapo vaera tenonde yayapota jaeko ñaeniita ipuere vaera jaereta ome yandeve mboviko oiporuta yande ñai vaera yake vaera jokope